الوظيفة التي أعمل بها هي وظيفة أستاذ نعم أستمتع بها كثيرا لأنها وظيفة راقية و وظيفة تساهم في تربية الأجيال و وظيفة أجد فيها نفسي كثيرا ما دمت أحب التدريس و أحب التلاميذ خاصة بعد أن تكون لك خبرة معينة في تعليم التلاميذ و المتعلمين مهما كان سنهم طبعا فإنك تأتي لك هذه المهنة سهلة و تتمكن من شرح الأمور بطريقة بسيطة و تجعل التلميذ يتعلم بطريقة سلسة و تجعل التلاميذ يحبونك و يشتاقون إليك و يتمنون دائما أن يتعلمون معك.